No l'inteligensa artificial a deu propi pa sustituì la l'inteligensa d'le persun-e përché a sërìa propi periculus, l'inteligensa d'la persun-e al e pi ëmpurtanta përché le persun-e al an üna mural, le machine al an pa d'mural e cuindi a sërìa propi periculus